عربية nanne صوت weko doge, kairayka alag eli مع انه eka uorka odiker ten adwen manien لكن weko doge kairayka alag, temaw weko joe gognida teagejinan, عربية dawieko nanne sotta allin tani tagni kan.